الجبال طبعا حلوه الربع بدو ونحب نطلع البر ونسوي سفاري ونركب الخيول نركب بها في الصحراء ونطلع على الجبال ونسوي تخييم والامور ذي ونفلها مع العيال يعني في البر في الجبل ونسوي لنا خيمه ونشب النار ونبهر الدلال ونولع النار ونسويها عليها قهوه ويكون البر حلو يعني يحسن النفسيه